N ge yuklọ utrọtẹl, uklọ a ke lohi nẹhi n keyi ya memlache noluhọtẹl a, n ge ya memluwa lohi ge kwuwa biye, ọda duma nedọka n keyi je luwa, ehun igwu koda duma ne doka a, n keyi yaluwa du ọda duma kpẹm ndọka kpẹm-ma n keyi yaluwa, eno tuwa eyi pee nkelọtuwa eyi pee du, ọda duma neka kpẹm-ma inu kuwa lelolinyi nge nọọ ge tobiye, ukpọ kuwa kpẹm ẹjẹ jodeyi kuwa kpẹm nge nili agodo kuwa kpẹm, ẹjẹjoleyi kuwa kpẹm nkeyi tobiye keye jodre luwa, gele, etum ẹhọ nkeyi chẹ ẹjẹ jinw kpem nkeyi yọ keyi tuwa biye, ọda duma nedọka kpẹm nge jeluwa.